أنا نحب نسافر بالسيارة خير خاطر نبدأ على راحتي في الكهربة نبدأ على راحتي ما نبداش متقلقة نحب القطار صحيح اما <hesitation> ما نبداش على راحتي يعني مذا بيا نتفرج في مناظر كلها أما حتى بالكرهبة نجم نعيش نفس التجربة، في الكرهبة نبدأ على راحتي نبدأ <hesitation> الوقت اللي نحب ناقف ناقف ولا نحب نعمل نصور في بلاصة ناجم نصور فيها نحب نتفرج في راحتي نحب نقوم نقعد كما نحب.